Yauwa <hesitation> ti pang guh ma tim sok manau wu ko ha laiyim ko ma pin nama pi mhi nima shi <hesitation> yi gyolla, to yi gyol dai mo samha luwai dawu, ma nabba, ma samma. Ma zammu, ma sakbai a luwai pina ha myis mhi sawa mhi magha, ma maghu to ma amin kul tom ki <hesitation> pai shinunghai guh <hesitation> waas ma da <hesitation> yit <hesitation> kughi yaa pang a wuyi ai mi <hesitation> tiya mhin diyu n wuuba gu ma <hesitation> tallang mhi talla hi khauna ma ghaunu mhi suwahaiya ma yit wuyiyu mi wuupba kughiyas kenan mhi a mi talla an sha swamma a ghonu to maa swaghaiya. Maa a swaghai ti yi gyol pang mhi pohaada to a yepang maa yugh yidung wuyi ma da ami <hesitation> ki buk, manje, mang <hesitation> mang <hesitation> albasa, man borkono man nnak, man maggi, gu na ma tiyi sa ma wurpina mhi tiyiwu ma guna kuma ma pi buug ma pi buugha ɗong mhi tiyi ti yih gyolla ɗong man tokami bom sinu ma wut sau ma abi ma pi buugh sauwu ma ma pisa mi yit sina ɗong to mhi tiyi ti yiygyolla ɗong man man mi <hesitation> mhin ghin yih gyollu man mhi kat buugh pang mhi yaang pina yih gyoll guh na kuma mhn zuwaigh ha yewu ma bom ki buugh pang pina mhi tiyi hina a tangab nyimmu to him bi yadda guh yih gyol ma pi mhi shi hinawu. Guna kuma <hesitation> ma dangmin a kughyiya dang mi yipmema wu ama hi laiyim ko ma pin nama mhi ma shi ti yih gyolla. To yih gyol ni je a ko yanda gu ma pisau mang sak ha mang shi ha ya <hesitation> pang yin ni ma piga, ma a sammang luwai da wu na nabba Ma samma, ma- ma- ma- ma zammai taakha wu ma- ma, a nya lo <hesitation> ma- ma- ma bak wok bakha mu wura baina pungnung ha- to ma wuraiwu ɓwa bin na kunnawu gyak ma gu na ma kwakkwanghawu ma gu na bak wok ɓwa ai mhi <hesitation> buyisan to a- a- a- a piyida pung nungha, a bit pung nung hawu nyina yan a mi sauwa pang gwa je myellem mu, a biye wu to ma a sawu ng mi magha p- pangu gwa je a myellemu ma makhu mu wuub mi amina kwal, mhin wuub mi amin kwallu gu na ma a swagha na mwana mi tiyi shaya minu ba hai mi yit wuyi laaghai yu ma swaghai ha mwana yih gyol pang kenang piyiwu ma swaghai yang gu ma zuwaghai yu ma khina mi pana pungnung ha mi pan nina to ha timang hin zaak mi bak tomok kina mhi wura pina to mhi sum hina mwana guna kuma pang pang gu jewu ma suwaghai mwana nimha mima tiyi shay min ma shenong ku shay yih gyoll To gwa pang min bi <hesitation> sammang ko mi tiyi sini pang gu ma amin <hesitation> kasuwawu ma fiyad ha fiyada ma fiyad hawu, fiyadai to ma taadha mi wuop mi talla a gonu mu wakhaiya ko mi swakhai amsi a ɗung ko mi dang min a a ɗung <hesitation> nasara da mi swaghaih a to ye hang mi ma a <hesitation> khinung mi tiya gu na ma tiyisa pang gu gwa jeko ma bom ki buug pina kab, mu wun naakha, <hesitation> ɗebti nasara na mi wur <hesitation> ti ɓisung yip manja mi wura pina mi bom kowan pina mi tiyi hina to ma yi mhi bogghom ku tiyung kab kenang kuma ma tiyiba mi wanghu ma <hesitation> mongkom hin bogghom ma tiyi ha mi la wut <hesitation> ma a bom nak <hesitation> borkono <hesitation> mi wura pina, mi wut ti mah nasara <hesitation> ɗebti nasara na ma tuk de wang mhi <hesitation> nara pinu mi nara khin <hesitation> daang kal mi biyu ba, to nimha mhi lak wur maiy pina Guna kuma ma pisa mang ti maiyu ko man wang ko ti maiy ɓisung maiy <hesitation> nasara gu ma aminu, gu na kuma ma pi buugh za, napi buugh za <noise> mi ti yi hama ɗong mi pi buugh ɗong buugh sau, mi tiyi, <hesitation> hana ɗong mi pi buha ɗong buugh sau mi yepti <hesitation> ko mi kiin yaab, ko mi kiin mung ko naak ko sau naak mi pi hana khinna ma diyi nimsawu wa khin ha min kat buugh min ɗyangha pina mi yad sauwa pina, nimha wu ma sheko ni ko shinung <hesitation> ma dangnang. To am kwa hin bi ki gu mab a amfani yih gyol a yegom mhin nuwaikammu a iri temmongho hin <hesitation> je gun la ma pina pen <hesitation> khinkai nimsawu yih gyol pang ma, ga zak yanangwu a tim ki guisi gak timma dang ghi yep mina ghi pi amfani na min ghi pi ghi pungmina ai mughina ye pi gyakki gu ga pinung kwal ko ghi kaan kwal ye sonong bi laaghu ga a pi iya kaan kwal ghi pei ghi pungmi guisi ghi- ghi yep mi yih gyol pangha ghi kaan kwalla ghi peya. Mughina ye sonong hak mang <hesitation> ɓakayak to yih gyol dai a ye ghom ni ki gu himmang, himmang <hesitation> hin pungnung ha wu nimha am yih <hesitation> wukyai nang yayi gu luwai awu ko na bak kyim yi gyol bai luwangyeh mang magu min nang ɓullu kona pi <hesitation> ko na ɗai ɗayang ha ti bak kyima ha iri kyim <hesitation> kho dokhas na kyim guna dei mhim maigu ma mhin jigunla mi map pyok mhi mab <hesitation> kyim kyim kyimas mabba pang gu ga nab a pinung hu doming ya mugh mina, rab- kussuma mhin. Khinkai nimsawu mhi mhi 3ai3aiyang ha don ti yih gholtu mes nyim ga zaka a bapi muggawu ga kukha yanangha gu ha ha a mugga api a aye ki shinunghu a fuwan au fuwang ha a fuwang moi fuwang ha a fuwang <hesitation> angilong fuwangha a bar ki shinung nimha hi laiyim ko ta ma zaghu ko ma pin nama ma shi na ha nama shi ni am kub <hesitation> am shi pyok pi yanda gu na shi nawu.